Fomba fiasan'ny lakile aminà vachette alongany anh <hesitation> lakile longany anh vita aminà vy raha ny fahanfatarako ananjy, de vachette io anh sy mihodina akasy sy arôgna sady sy magnidy varangaragna io raha sy lakile igny asofokanao akagny anh de lakile igny <hesitation> atoronanao à guache na atoronanao à droite, de arakaraka an'igny zany mampisokatry tragno na mampikatona ananjy.